Ma s'ël discurs d'la fermentasiun, mi cunosu mach la fermentasiun del vin për fe, l'üa për fe ël vin, auti sistemi sai nen, n'ai propi nen idea, d'lon che pudrìe fe, però ël vin, fermentasiun dë l'üa a s'fa ël vin